<hesitation> apaa mwabiyare tundou gariyani. Mwabi naka dunaa ikhiwuta ihiwutinini tsuwa akwa viti mdana tsapna ti mwa wulari toa apa giwa, ko <hesitation> mwambulu shan daka dunaa. To ana ikhiwuti ɗa akwa latu mdana tsapbna mmisji mwa wulari ikhiwuta atan thakkuwu talhkwuni tsuwa taihkwuna sirri sosai nati mighu mwar anda ma mighaɗi hara sa'a wa da ndibmya nga. Ko kaghi dikizdi. So anda anti wuta so amma ana aɗi na ana hanli mbdahkwu, nati ana halli mbdakhwu sosai apa giwani wa. Giwa ani ta mwa apa taɗa mwamiwə ana anti kullum yana bara apaa kimwa wulmi anbilaa, taku amtakwu tama ta mbdakwu laka mighi wuti ndzari. Zane zane shanga lakutighi wutini, gabara karajak wutini ɗupa. Makikir anii, chiwar popuu tsama. Mikamya ta tsi mduwa tsama wulinni mbdakhilaka kamya mighu wuti na khul gaba daya gawul ndza a mbulmbila har mtau mwama ga wula apa jirki laka nakwa thtaa. Shanga ga tlshadi ga kusar hsan ta fantari. To adi na na ndzeli mbdakhilaka apa kanwu ti thsama iri ngini na kula timbini anaɗa dama dapani midak khrita to wul dama gaɗa nasha wuldawa ana kulini migha bara wuti ɗa sai mighi loo iri kasuku na chi cheu apaa iri bwaa minijr wayaku wayaku ni gawutari giwanma tapani. Irin bwaa wuyaku ama bwaa pela dana hirwa midai mda khit khit ɗa ka sintiwa gada wutawa kaa irin taku mtakwuni dama dana bara bwaa wuyaku to ana milahi wutiɗa apa dani. Har yana bara bara ki mwari. Kwa ki lukwa viti ndzurku akwa vit. Mdana ka khilfa akwa natu mdana fatini ata wuliyan mda, ga wufini apa buhur pinau tsama mighu wutini gaɗahir kahza wularwa. Kumyar mbdakhkurni mighi mwari! Mighu lukwa mtakhuw! Ga wutu chadimmayar dama dili dili nhang don migi baiti wulɗa apa ngadai mar wa. ami kamya hivirwa dama apa ka damma apa kamga ka siɗa. Nshanga da dapani migu likma ka dili nkaldu yini achaga a klasi. Toh a dabba yar ntamku ni mu nguwulɗa a nbwa mburu nga wuutwa ama sai mgua libaw mbwanati ka wuyaku mbwana ka wuyak un tsuwa chiju ka mburu ama mwani ngaɗa za mwa rwa toh tin nki tsi ƙasancema har yar nka oh mas ka ndi la a suyar yini a kariyar thamkuni a dabba zara wa nkamya ta nsuna ta ka riba apa ntakku mggu mata mggu mbwana ka sauki mggu matini mggu si ntin nga dilim tari tun nga wutu riba sosai galma apuni ga tulun tai. Thaln ma pad nga nmatar ka si thlimta ka iri nkhlifa na oul oulyari nshanga halitta dai nati ngu sin a dabba oh rayuwa mngu wuta na olakani toh nga wutu amfanini kuma a nalanga mamaki a vu kullum apa kan vinga sitama kangu rayu ka da rayuwa da ndaklaka nshanga su kir ta nka zi ola so a dabba ni nshang loktu ngu wutini kwa ngadda ngalani wa ko tanta diki nga ama dai muta kirtini ka bara apa nga dai za wuhh ni wa nga wullni daklaka daga wallahi luk ti dabba kwa.